واحد الخطرة كان الريح بزاف والشتا بزاف وكانت واحد السفينة نجرت لشاطئ كيجاو الناس شافو هاد السفينة مجرورة راحو طلعو فيها بداو يحوسو شكون الناس صابوها فارغة مفهمو والو راحو وخلاوها فاليل كين ليشافها بلي تشعل الضو وفيها الحس وكدا وعرفو بلي السفينة مركوبة وخافو وهجرو الجزيرة